Mba fanaovana atody dreky é fandrahogna azy voalohagny maloha i ka- kapohigny le karaoka natody koa fa alagny karaoka na atody igny de avy akapoka le ranogny igny de tanaty le anaty kapila izy aveké tamp- izy aveké kapokapohigna magnagno io amign'ny forchety aveke ata sira hely é satria atody tegna malaky azon-tsira zalahy é izy avaké <hesitation> avake popohina popohina popohina izy efa voapopohiko izy afaka atana tômaty afaka atana tongolo bah maka maromaro azy ohatra, avake atao agnaty lapoaly magnan'igny menaka kôfa mafana zigny kôfa mafana zigny, fomba famonoana menaka ndreky e, atana rano hely ta- tagnagna ndreky mitsitss magnagn'igny izy maty menaka amin'igny atagna aka amizay le atody le voakaponao igny de tsio tsio de vita.